बिलार के बारे में हमके थोड़ा कम जानकारी बा, लेकिन एक चीज हमके पता बा कि बहुत लोग बिलारिन के संत समझले के गलती कई देले और कुछ अइसन हरकत कई देले जेसे ओके रीस लग जाला। असल में बात ते ई होला कि बिलारिये समय-समय पे बहुत आक्रमक भी हो सकेलिन। एक और गलतफहमी बा कि बिलारिन के रास्ता कटले माने के काम में बाधा पड़ी जाइ जबकि ई खाली अंधविश्वास होला और अइसन कुछ नहीं होला। ई कुल धारणा से मनाई खुद के नुकसान करेले।